Indimy man- agnatika ariva araiky indimy akeo zah mizaha tambazotra sosialy zegny de akekeo amny trois minita akeo zah isaka lagny ake isaka zah mizaha.